Baarane, di thiékir, di thiongh, wuna idi siiré, wuna isiiré nangh. Nthiuuwama funa siiré. Nthiuuwama akala siiré fontu ngolema. Buukeurma siiré, parsk naa ayeye niirma jéé-ad-ad-ayeye gnojuma dorong, maakama dorong, mu yicka sick, adocko jaanangh atu gwii-atu docka jaanangh-tu bhungu jaanangh. Maakama naa ayeye song, abungu jaanangh. Baarma dan akane dan siiré dan. Pask ni mu di mu jééro dorong, mbuughune akane dan-a-a-yick mo dan, akane dan mu la yick abungu dan. Thionghma dan siiré dan.